Yamboyigua vaera yandero japipe yandeko yaiparavo mbae yigua pe <hesitation> yamboyiguata oime tïvae, oime ikirauvae, oime pita avevae oimeviko jokuae <hesitation> ñanoi juavevae yandema yaiparavo yaekako yandeyaupe yigua jaema jokogui <hesitation> yamboyiguata